Manfaat dari sikat gigi, <hesitation> pertama buat kesehatan ya, menghilangi bau mulut mungkin mengurangi karang gigi ya kan <hesitation> itu manfaat dari dari sikat gigi karena orang kalau yang malas sikat gigi pertama jorok tuh ye dia intinya jorok, orang yang jarang sikat gigi jorok aje judulnye, jigongnye banyak, <laughs> bau mulut, juga gampang sakit gigi, yang rajin sikat gigi aje masih sakit gigi apalagi yang enggak sikat gigi ya kan nah itu kalau misalnya manfaatnya sikat gigi ya manfaat banget kalau enggak sikat gigi gimana dong kita ngomong sama orang, pas sekali lagi ngomong tiba-tiba, orang ngomong <laughs> bau nage banget mulu loe, ya jadi sikat gigi tuh emang perlu banget ya manfaat banget kalau sikat gigi nah kalau zaman dulu mah enggak sikat gigi enggak pakai odol pakainya apa ya dulu tuh gue ke inget deh pakai ape enggak odol itu dulu tapi emang dari dulu sikat gigi itu perlu manfaatnya itu banyak padahal kita mau salat juga harus sikat gigi dulu ya kan dia mau ngobrol sama orang sikat gigi dulu jadi manfaatnya banyak dah sikat gigi